بتدخل على تطبيق الجميل, تمام؟ هتضغط على كلمة, إنشاء حساب جديد, بتدخل على الموقع اللي انت بتحبه, تمام؟ إ- بتبدأ تعبي البيانات المطلوبة, زي الاسم, وكملة المرور, وكمان إنك تتأكد انك يعني حفظت كلمة المرور, بعدين اتبع التعليمات لتأكيد الحساب.